आर्ट कला हो फकत एक काम नू पण पूरे जीवणुच कला आस। जशे की एक कवि आपले पूरे जीवं घालत एक कय्व बरोपाक। एक चित्रकार जीवनान शिकला ती कला शिकयता। कला हो भरपूर गोंजेचो आमच्या सोव्सारान।